Mìŋ yaà gbùùyè golà mie, mìŋ yaà wa golà jɔa. Jeim kȧìŋ nɛ liiìm mànaìŋ, mìŋ maŋaŋ kaìŋ mɛ̀, e golà mìŋ yaà yɛi kpɛ̀nɛ̀ŋ sùà. Mìŋ yaà wa golà jɔa, yèye miɔ̀ŋ yaà golà, dèda miɔ̀ŋ yaà golà, soo mìŋ yaà golà jɔa. Muŋ fè golà nyuuŋ mìŋ yaà golà jɔa.